Cent dix, deux cent vingt, trois cent trente, quatre cent quarante, cinq cent cinquante, six cent soixante, sept cent soixante-dix, huit cent quatre-vingt, neuf cent quatre vingt dix s. <hesitation>